रोलरब्लेड्स ह्या एक खेळपाचे वस्तु। रोलरब्लेड्स म्हणजे बूटांग साकईल टायर अस्तात आणि तेह बूट घालून आपलो जीव समालून आणि तोलून तेह चोवपाचे।